Turki kañum dun ana jogi wakati mon wuli sanne sanne, wakati no kamu toɓata e wakati no ɓubol wodi fa ana jipina nege. Kaa kañun so a ƴeewii jippogol muuɗun nees ana fanɗi, ana fanɗi sanne sanne.